Ɓurmi yiɗde fof ko rap saabii ɗum ko no ɓe jimrata ni ina yaawi, konnguɗi ɗi ina lelii, ina feewi. Kadi kolli ɗi kadi ina mbeli.